Eyoo canela, eyoo canela ga̱jma̱á azúcar chájwíin, e̱ste̱e̱. <hesitation> wakhíí máꞌ, miꞌcha̱ máꞌ ma̱ga̱nꞌ ne̱, y rúꞌkhue̱n juun rí co <hesitation> naꞌnexawa̱a xo̱xto̱ꞌ xíí xa̱ꞌ xo̱xto̱ꞌ rá, naꞌne xawa̱a xo̱xto̱ꞌ, nambáyíꞌ. Hay veces tsíxníꞌ ma ikhaa ja̱ꞌnee nda̱ta̱ꞌa̱ rí xkuaꞌnii, rí maxníꞌ fiebre maxníꞌ. E̱ste̱e̱, <hesitation> o ríga̱ i̱mba̱ iná mangaa rí itháa̱n rí iná rí tháa̱n eukalíꞌto̱ mangaa, rúꞌkho̱ mangaa na̱ñu̱u̱lo̱ꞌ, es̱te̱e̱, ma̱ne̱lo̱ꞌ gúniúu rúꞌkho̱ ma̱ra̱khuáalo̱ꞌ awúun iya rí nagaꞌá. Najráꞌáan nagaꞌá iya, ándale ma̱khuáa khaa aukalíꞌto̱ awúun daan, daan ríí peltre. Jngó ikhaa rúꞌkho̱ rá, ma̱ñu̱u̱lo̱ꞌ, ma̱xu̱múlo̱ꞌ ikhúún vapor, ma̱xu̱múulo̱ꞌ ríí gúniúu ne̱ úꞌthán, xu̱u̱ꞌ ne̱ gúꞌthán. Rúꞌkho̱ juun rí, e̱ste̱e̱, na̱xu̱múu. Y nambáyíꞌ rúꞌkho̱. Ámba̱ rúꞌkho̱ ma̱mbráꞌamina̱ꞌ rá, ma̱bo̱ꞌ má rí wakhííꞌ. E̱ste̱e̱, gátsíí rá, como nambáyíꞌ ne̱ pues, ya no, nánda̱a̱ rí góꞌdo̱ꞌ gátsíí, es todo.